Ko'o ka'á yengorto yenguu nakeña nguru nuu ayunu nguu ko'o ka'á ko'o nguku yo'o yengu nangu tuña ndichi nguru yeko nduku ko ka'a minikutu ndingue kutu kono'o yo yerkue katuu, ko'o yee njuin taka ko'o ján huajua nuu koi yuu onrego nikante keñatu otuñatu.